<noise> kurayzey no a ne ayma ci wokan da wokan ayga bay. To kurayzey wokulu dinga ma kuma iga baa gumo kureyzey, ni dii darafanda gono ni dii tokka gono ni dii boga-boga Yan kulu gono ni dii kwalaŋay kulu gono darafanda yan kulu gono ni dii kurayzey wo kwara kwati Yan kulu gono ni dii iŋgay day no da sauran kurayzey kindo kulu gono dinga maayay. Caka caka yan day ikulu kurayzey Mayan no ni dii igay day nwa. Ni dii tuu-tuu yan kurayzey iŋgay no gi kway ya. Ni dii da sauran kurayzey, koti kotey ikulu day kureyze iri Zarma no wo kulu dinga maa kan iga Kee da. Inga ka ci kurayzey, i mayay gono wo kulu dinga maa. Ni dii kuku yan kulu kurayzey yan no irikoy halitta ra. Ni dii kurayzey wo i maa ga baa gumo andamanize ma yay yan igani kee da. Ni dii kureyze kan yan maa yan go no ikulu day wo kulu dinga ma kan iga Kee da, kureyze wane kureyze filana no kureyze wane kureyze filana no, ni dii Gabu-ize yan kulu kureyze yan no kan iga kee i se. Iri wo iri zarmay no ga ne Gabu ize. To i mandame kurayzey yan no kan wo kulu dinga maa kan iga ke da, ni di kureyze maa mo ga baa gumo. <noise>